کله چې په هر کاره یا تخم پزۍ کې یو شی ونښلي نو د دې د لیرې کولو دپاره اسانه لاره دا ده څې صابون په کې واچول سي او یا هم د، ا ظرفونو د مینځلو هغه مایع، مخصوصه مایع هغه د یو مقدار اوبو سره په کې واڅول سي او د لسو پینځلسو دققو د پاره پریښودل سي، وروسته د هغه نه هغه کلک سوي شیان به په کې نرم سي او په اسانه پو د لیرې کیدلو وړ وي.